<hesitation> Ny tegna tiako aloha ny mianatra mianatra mitendry raha magneno satria ny antony <hesitation> hoe ilay fianaragna lay fianaragna azy mihintsy no tiako <hesitation> magnaraka ilay tonalité sy ny tariny regny regny anisany mahafinaritra anahy amin'ilay mianatra zava-maneno.